<noise> וויזוי צו קעיר נעמען פון די אויגן, פון וויזוי די אויגן זעהט. <hesitation> ס'איז גוט צו גיין צו א אויגן דאקטער יעדע שטיק צייט, <hesitation> אדער צו מאכן זיכער קען מען אליין קוקען אויף קליינע אותיות איין אויג אויף א מאל פון די ווייטנס צו זעהן אויב מ'זעהט גוט, און אויב מ'זעהט נישט גוט זאל מען גיין צו א אויגן דאקטער און באקומען גלעזער אדער עפעס צו קענען זעהן בעסער.